<noise> Dikka mi waada yaduuji be kumbuwal lesdi. To mi waaɗi banni mi soomata mi njoodan haa nder kombuwal may. Mi heban soobajo, amma to mi waaɗi to mi waaɗi yaduuji be keke wallahi mi sooman mi sooman.